بتجيب الموية بتحطها بالبراد وتحطه عالغاز وتولع الغاز وتتركه عالغاز لين المويه تغلي وتجيب كاس وتحطله الشاي والسكر حسب الرغبة تبعك وتجيب المويه المغلية وتفظيها عالشاي وبس وتجلب السكر وخلصنا.